ଆପନେ ଜେତେ ପ୍ରକାର କଫୀରୋ ନାମୋ ବତ୍ତେ ଯା କଥା ବତ୍ତା ନଦୁ। କଫୀ ଭୀ ଚାହା ପରୀ ହୋ ଥାଈ କିନ୍ଟୁ ଏଡା କଫୀରୋ ଜୋ ବୀନ୍ସ ଥାଈ, ସେ ଥୁରୂ ନିର୍ମାନ ହୋ ଥାଈ। <hesitation> କଫୀ ପୀଲେ ଆମଗୋ ପୂର୍ତୀ ଲାଗେଡେଗେ। କଫୀ ବିବେନ ପ୍ରକାର ହୋ ଥାଈ। <hesitation> କଫୀ ପୀଲେ ମନେ କାମୋ କରିଯାଗୋ ଡିକେ ଭୁଲ ଲାଗେ। ବ୍ଲୈକ କଫୀ ଭୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଫୀ ହୋ ଥାଈ।